تدري يا صديقي لو كان عندي الخيار؟ كنت بختار الزمن على الفلوس مليون مرة, أجولك ليش؟ لإن الفلوس ممكن تجي، الفلوس عامةً تروح وتجي، لكن الزمن الراح ما يرجع، الوجت هو أغلى شي عندنا، فيه نعمل كول النحبه و نحجج أحلامنا، لكن الفلوس آداة، لكن الزمن هو الحياة نفسها.